De laha iha koa zany hanao fandraharaha madiniky iha, tokony ho hainao hoe ia iaby ampiasa an'ny raha tiky moa tokony ho hainao mialoha koa gny raha ho ataonao io de gny vola ampiasainao moa laha misy olo hanohana anao zany tokony mba hainao hoe i- ôtrino vola tokony ho alaiko am'ty olo ty de eo koa zany ma- tokony ho hainao koa hoe tombony azonao baka am'le raha ho ataonao igny.